A mura faurang ka bwe bari tən bwe chʊwi bwe bari ba beba sʊwe go kəmmən faure bwechʊwi a təkatə rere, a də bərdə rere ba sotəna nee ba sotənna tee kən ba hanjəm ka chirə bwen jiyʊ mən fauwe bwe chʊwi a leno tək kai tərre no? <hesitation> kai tərere kaitərere nəm həm me nəbbə nyam kai tərere mən kwaitə bo dəgiwi bwe hii bwe nui yəmmi ki ba nui bənjəga tən wunijii wari gʊ nəbba nən nəm a fulla wʊrere kə bwechʊhii na nʊ wʊlai ki, ki nəbba gəm ki nanʊ karə ni kwan a kʊmən kumən kutəwe ki kə nanʊ ka rə nii kwan a dʊka jəying bə jərbwi ki chəngʊ jər sənba me bən nga tənna bwe we, me bən nga mo a yəgi a nəngnga naate a tə kai tərere bən dəkgogəre a chibwi n'dəkgəre bəndək bwewe mə kar bən dəga kai təree komkən sʊweng.

Babe ba jaukak ba be ba taunaate bən sotə mo mər jənni bən mulitən jənni a bʊkən mwatən jənniyang ki ba mərjina gʊ n'dʊrong ki, sweir ki ba nəngnga bʊka mwarmən wʊnni jii warə gʊ jiiya dautənwe ba nəngnga bərkə bwe ba mʊkan ba be ba mʊkan a kaitaa nəbba bwechʊwi mən ba jusweir a kaita seiya nəbba bwe chuwimmi kə durong ki baju sweir də nyiletən a kakgəm ba kura kakgən babe baju sweirki ba be ba jʊ sweir də nyiletən a kakgəm ba kʊra kakgən babe bajʊ sweirki ba be ba jʊ swir mənni bwe hii bo fulla nəbbambe dəyara sei a seiʊ nəbba nən nəm ga sʊwe go nhiiki n'jənni jauri ki dun bwehii waiwe fauwere bwe chʊwiyʊ me ba nga jau jənni jauri a seihi ba midaa fʊlla a be kaiyʊ kaitan, juwi gʊba jau jənni jauriyʊ barki wa sei nyilai gaiwe n'gu ban dʊ bʊn nanjəm bən jamən kang nga bən nga tənna bajəm bərki kən nəngnga ʊwiyʊʊlərte kən fung kai ta bwe chʊwiyʊ kən nəngnga n'nyabe rə gujii kən fung kʊlo bweliyʊ kən nəngnga gulər n'nyabe rə gujii kikə mənni n'dʊ banjim ba jaukak. n'nya hanjiim rə gujii kwan a dautən bʊwe ki me bən nga təna hanjiim a nəngnga naate n'nya gəriki me bən ngatən n'nyabə gəriki bə ngatən banjim ba jaukak rə naata jiiyʊ batau batin koki kəka tii ko ka dʊ fulla balawe a tiiyʊ n'murga rə bwi wʊni ki kə bure bwi.